Pues nare ni rqan diza rza ra, burr nen rza burr, caball, zëzy rza caball, per hasta dios bzann- lama gun ma zëzy, ngél gack ni ma zama, tchi de ra béz nare niini blëqui dios lan-dany ni rxuny ra ni, tchi za ra tulá ra ni, ra bew nare’ah, bich nare’ah, ra becw nare ah, ra ni rxun ra zëzy, en cambio za gún, za burr, za ras to ra animale chilaz rza ma queity-queity riob di ma queity z´hz di ma, per ra ni rza ru gel, ni zëzy rza ra ni, ra bzeny nare, ra conej’w ra nini, tchi nii ni, beld queity run dibeld gam rxunias, lany beld ni rxuny beld lo gyu tchi nen ru rza beld, queity rza di ma zëzyas, rni caraba zëzy ma per nen gap a rza rama cun lany ma ni bzan dios lama rxuny ma lo gyu, einty za ra ni rza nii ni gy ni nana bew na, conej’w nare, ra blian nare ra, <hesitation> ra béez nare ra bich nare rrza rama gareld rza rama, zëzy rza rama en cambio za burr, za gun na, xily chiláz garza rama, no tante rxunias rama rzá ra ma, nii diz nana ni diz guckbe, ni dis riu gëckya nara.